पुन् प्रोथोमे मै फिजाकने जम्, करुन् फिज न थैकेले बहेर जोअतो उसित् नहि, करुन् मुक्तिते यपरेर हुमो बनेदिब। प्यज् फिजाहन् बनो बोलैब, तैफिसोद् मै तिकेत् कति बोलैब, तैफिसोद् मै लन् कोइब परिम्। तेक् केनेग फिजाफिसोद् कोइ, मै फिजाहन् ओर्गने केके दोकुमे स्लगे हुदि अहिम्, अहेक् हुदि बन ललो। फिजाहन् बनो अहोल्, तसोद् मै। एबर् अहिम् तिकेत् ओर्गने, तिकेत् ओर्जम्, तिकेत् केतिअ पम्, केतिअ न पम् होदिम्, जन्करि लम्। लफ्जो तिकेत् तुलम्, तसोद् मै बेबस्त करिम्, जैतो तिने फिजाहो परिम् न नहि। अरो फिजातोत् केमन् पौस ज बसोद्, तुतेलि करि फुले मै बेबस्त करिम्। अरो दोकुमे स्लगे हुदि दुनिय के लै, त फिले करि मै बेकर् लै जम्। अरो जिकिनि धोरक् कपुर् लगि ब तत्, हेतु इसबोद् मै कपुर् हम्, करुन्। फ्लयेतोत् इसबोद् प, ओएद् बेसि होले, दिग्दर्, नेब दिग्दर् है। कोतिगे तिक् हेनु को इसबोद मै कपुर् सपुर् बेबस्त करिम्, फिजात् लोकन्।